Ama kilhtamaku nak kalixakgatiyan no tsama salsa taxpat wankutun xa totonaco taxpat pulaklhuwa wi tu lhawakan taxpat na pulaklhuwa wilakgo pin tsama taxpat winti lakfati tsaman pin xpatanikan nak xpuxpatan molkajete taliwani ekinan lu man pin xlakst tu pin pulaklhuwa wilapa pin winti lakgatii xpatamikan tsama lutsa xalaktina pin papantekapin waniya ekinan i nalukgama tsama pin lu kgama axni xpatakan chono akatuno na wanamaski wilapats ki liwatkan kuersa u talakaskin tsamam pin kuersa pin ta takgalpuwan maski wits mi liwat akatuno lhala anacha kin chaukan tamakgkatsi per kitsankgama pin wilapano ma tsaman pin tu no tsiksnapin liwaniya ekinan nalu kgama tsama pin makaanikan tina pakglch i nanunts lutse takgalhwanan para tsiliparakani tsina lakgmakankani paklhch lu kgama makankan tina cebolla waniya pus lukgama no takgalhwanampara wilapa no tsama. Witi lakgatipara chalankapin naxpupukan xpupukan na tsama pakglhch na naxpatakan nak puxpatan winti lakgati nalu kgama takgalhwanampara chon kamincha tsama liwan naxpupukan lu kgama takgalwanan tsama pin akatunu no nawana wino ti lhalh lula no waparam pin para afuerza takgalhpuwan tsaman pin porque e desde chi ekinn kinka limakgastajkani tsamacha kilhtamaku u kin tekokan kin nanakan luu kin kalimastajkani xkinkawaniparakanan axni laktsuku xwanitaw para lha na waya pin osu lha mat tliwakgan kataliwau mat xkinkawaniyan kin nanakan osu kin takgokan mat nawaya pin laki mat tliwakga na kuana pero akatunu wintuntaxtuyacha tawan tsama xalakgmakgan porque xalakgmakgan xtalaman katuwan xtalaman pin luxaxtachan makgapits xtachan pin xtamkgalamna mani kau xtayawa lixtimat tamakgan stalts i xtsukukan no yawakan i xtaliskuj winti xliskuja. Akgtim ektaria chiwani xyawa xpin uxlakgalama asta ux luxliskuj xtamin tasta ti katuwan xlamacha xmintsat no kachikin xpin winti tlaktse xmakgala xpin i lhuwa tu nuntsa xtalilamana makgast xa xa makgas latamani waklh katuwan xtamakgala xpinkan pero chinchono pus lhati ti lu tlakg makgalama katuwan wakg pustan tamawamak tsama pin i pulaklhuwa witsa no pin winti makgalama tsama chalankapin tsinknapin xalaktina pin chono tsama wilapatsa chile manzano waniya tsa xalaksmukuku pin wilapa xalakgtsutsok nalulhkaka tsaman pin nalitse nalutse wakan talakchukuwilikan cebolla makanikan tina xukut lutse lu anacha kin chaukan lu kgama na tsama pin pero wixi katsiniy e kaxlaway i katsiniy chintse na lhaway tsam taxpat lu na kgam wilapa no tsama pulaktim tsama tuno ekinan tsama limaxtuya xaxa lakgpilanka pin chilenacho wanikan no tsma uxa tse lilhawakan xtakgalwinti li lhawa para xbarbacoa litlawa chalankapin luxa laklank xapin. Utsama xampin lhalulhkak tsa sawatse chi litlawakan liwat pulaklhuwa wilakgo pin akatunu ekinan lhalakgapasa cheama lakatunuk kachikin kastakan pin pulaklhuwa wilakgo pero ekinan tu lakgapasa amalh chi ekinan kali kilhtotonako lamanau atsa kachikin pus man utu lakgapasa aman pin kgalhchiwinamanau pus lux lakaskinka pin maski nawana wits mi liwat pin talakaskinpara porque lu nuntsa kgalhiya akgtim talismanin talismaninchiekin kinka makgastakani pin tatalkaskin maski witsa ki liwat kan.